شوف أخزر باه طيب قهوة واش لازمك تجيب <hesitation> نطيبه بالبراس، تجيب البراس تعمر فيه شوية الما من بعد تلقى الصفاية ذيك تاع البراس تحطها الفوق تحط فيها شوية قهوة تريقلها قد قد تعود مريقلة، <hesitation> تحب الى تحب <hesitation> تزيرها شوية لض عليها شوية مليح من بعد سكر البراس حطوه في النار، وخليه مرة تا تسمع البراس بدا يصفر طفي عليها، هذاك تلقاه طابت القهوة.